سوٹھا اگر اماں کنیں پیشا ہوئیں تو خوشی امیں خرید کرے شگھیں شے کیوے طریقت خوشی خرید کرے شگھاں اگر پیشا ہوئیشیں تو امیں بدہو ئی کرے شگھیشاں، اگر اماں کنیں پیشا ناں ہوئیں تو امیں کہیں نہیں کرے شگھاں۔ کیم پیشا کمائے کیم خوشی امیں کری شگھیں پہریں تو امیں کن پیشا آشیں، پیشا آشیں تو کاروبار کریئے پیشو آوشے تو امیں سوٹھو امیں خوشی کریئیں۔ پیشے ماں شوشی ایم تھائیسے کہ پیشے ماں اماں رے ویواہ کریو زائے سوکراں رو تو ئے امیں سوٹھی شوشی کری سگھئیاں پیشے ری۔ کافی کجھ شیوں بھی ایویوں سے کہ پیشا اگر نہیں ہوئیں تو امیں ویچارا تھے بیٹھا ہوئیساں اماں کن کا شے نہیں ہوئے تو امیں چاں جائیسوں اگر امارے کن پیشا لینئا ہوشیں تو ماں کن پیشا نہیںایں تو کافی کجھ آنپڑے کو بحران ماں تو پیشا ہوئیں تو مشکلات ناں مونہں بھی ڈائیں۔ کافی کجھ کری شگیا یا کیوڑاں نو سودو کرنڑو پڑے اگر مال ماتھے بچت کری پوتاں نیں امیں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 تو اماں نے کمانڑو سے کماشو تو کو بنی نو دہندہو اے کو ریڑہو اے جاں کو بھی کھولی شگی ییں جاں کو کاروبار پنڑ کری شگی ایں رکشو بھی ہاکی شگی ایں جاں کو مانڑو ڈائیور بھی تھی شگی اے تو زندگی ماں کئی آنپڑے ہالے ریا کئی ایوا کام اے جو کری شگیاں کرشو تو کیم کہ آگے زانڑ ہاروں محنت کری ریو شے۔ فرسٹ وات ای کہ امارے محنت کری ریو شے۔ اگر امیں محنت نہیں کریں تو آگے نہیں آویں۔ چاہے بنی نو دہندہو کریں چائیں بیزو کو دہندو کریں اماں رے پوتاں نے پگاں ماں اوبھو رہی کرے اماں را مسئلا جیکا تھیا او حل تھائی شگیں۔ محنت کریئں تھوڑو تھوڑو ایوے طریقے تمیں محنت کری شگھو محنت کرشو تو کامیاب تھئی شگئیں اگر کامیاب نہیں بھی تھاتا تو زندگی اماں ری سوٹھی گزارے شگیئے ایوی وات نہیں بھگوان کرشے تو امیں محنت کرشو تو بھگوان محنت نو فل ضرور ڈیشے۔ کیم کہ بدہا ملی جلی کرے امیں ہمت کریئے ایں آن ای وات میں ہمت کرشو تو بھگوان نی اماں نے گھر میں دیا تھاشے۔ ورے امیں پوتاں نیں کائیں کری شگیئں ایوی راکھی جانڑ کہ ای اسٹیج ماتھے پسے ورے آونڑو سے۔ محنت کرنوی اے آنپڑے اولاد ناں سکھیا ڈینڑی اے ورے ماں ری جگا ماتھے تاں ناں آنونڑو سے پٹ کافی کجھ شیوں جاں میں اماں رو اولاد نہیں شیگاریو تو او نیں شیکھے شگے۔ کافی کجھ زندگی لمبی ہوئے جے مانڑاں گزارتا آویں ریا ایں مقصد تھی امیں گزارے گئی اے زندگی ہیک کافی کجھ شیوں ہوسیں جا ماں امارے اولاد نہیں شیکھیں امیں نہیں شیکھیں تاں تاں ہوندی اماں نا کوئی شیکھارے شگتو بھی نہیں اگر شیکھل ہوشیں تو مایں امارا اولاد ناں شیکھلاسوں ایوے طریقے تھی امارو کوئی بھی ایکش وائی زیڈ اولاد ہوئی تو پٹ تعلیم ضروری اے اگر تعلیم توں کن نہیں ہوئے تو توں اندہارو اے۔ کوئی موٹی وات ناں ہوتی امارو سناتن دھرم کہیسے کوئی موٹی وات ناں ہوتی امارو سناتن دھرم کہیسے سناتن دھرم ریو جیکو فئملی ماں پوتے تھئیں بدہے پوتاں نیں ڈیکری بھائی یا بیہں ناں ہوشیار راکھساں جے ماں اماری زندگی گزاری ایم وری بچا تاں ری زندگی بھی پوری کرنوی اے پر تاں ری زندگی بھی وری تاں رو اولاد آوشے تے ناں بھی ای سکھیا ڈینڑی اے چاں کہ صدیاں تھیں کرے رستو ہالیو آوہو اے۔ ابا ڈاڈا بدہا جاوتا رہیا وڑے امیں آیا وڑے اماں نو اولاد آوشے ایوے طریقے ماں ری زندگی ماں کو کنرنوو ہے تو سوٹھو رستو لینونڑو اے سوٹھا کام کرنڑا ایں۔ اہوا کام ناں تھائے جے ماں سوریوں کرتا ہالو۔ جے زندگی ماں بہترین کام سے ای کریا ہالو، سوٹھا ڈاکٹر تھائیں سوٹھا ماستر ہوئیں۔ سوٹھا ایوا پروفیسر ہوئیں تو اماں نی زندگی سوٹھی گزری شگے تو ایوا حساب ماں امیں امارا اولاد میں محنت کریں تو امارا اولاد بھی محنتی تھائیں۔ تو اولاد آگر آوے تو ایوا باشعور سوکرا ہوئیں جاں تو اے ہاروں محنت کریئیں تو نسل در نسل اماں ری یاد ہالتی راہشے۔ گزار گئے ای رے ہاروں اماں ری محنت مانیں پھل ڈئی ریو سے، محنت کری ریو سے، نانکا امارا سوکرا محنت کری ریو سے اماں را بچاں ماہ محنت کری ریو سے۔ محنت کراں زے اماں رو بچو ریو اے پسے کہڑے نمونے پوتاں نیں زندگی گزاری شگشے۔ انیں خبر ئی نہیں ہوئے کہ اماں نیں شوں کرنڑو ہوئے، اگر اینوں بھنڑاوسو نہیں تو اینیں خبر ئی نہیں ہوئے کہ کیوے نمونے پڑہیل ہوسے لکھیل ہوسے اگر یں ہیک نیانڑی ناں بھنڑائیں تو ایم ہمزو نیانڑی نو پورو خاندان بھنڑی زاشے۔ اگر نیانڑی ناں بھنڑیل ہوتی تو اماں نی قوم ناں حالات ڈیکھے کرے قوم ہاروں تھے کو کام کریئے یا بدہی کریں۔ تو اماں رےکریاں ہاروں تھائے اماں نیں ڈاڈھی محنت کرنوی پڑسے۔ اماں را ننکا ننکا سوکرا ناں بھیگا کرے ایناں تعلیم ڈنی زاشے تعلیم ناں ڈنی تو تعلیم سوا اندھورائی ہے تو تیں ہاروں امارے زندگی ماں کافی کجھ شیوں ایویوں آوی ماں رو ہیک مانڑو وڈی جدوجہد کری ریو اے۔ اماں رو ہیک پلیٹ فارم تھائیل ہوئے جو امیں کافی کجھ دوست ہالیں پیا او کہے ریا ایں کہ واقعی تمیں آگر آئے راشو۔ تمیں بھی محنت کرشو تو تماں رو وارو آوشت تو تمیں بھی آگر نیکرے شگشو تو ایوی وات نہیں کہ کو مانڑاں محنت کرے ان رہی زائے ای وات نہیں، محنت کریئے آگر آوے۔ اگر امیں محنت نہیں کراں توں شوں کری شگاں۔ محنت کرشوں تو ماں نیں پھل زڑشے اگر محنت کرشوں نہیں تو اماں ناں پھل کے ماں زڑشے؟ وکیل تھے گیو جج تھےگیو امیں رہی جیا تو امیں تو محنت ناں کری تو امیں رہی زاشوں۔ اگر امیں محنت ناں کراں تو چے ماں آگر آشوں، بھگوان اماں نیں آشیں ڈنیں ایں تو امیں زوئے زوئے محنت کراں۔ ملک نے اندر اماں رے ایوی بھی محنت کراں۔ اگر اماں ری کچھی کمیونٹی نی محنت بنی تے آہے تو بنی تے ایتلو پیار کرے محنت کری زوئے۔ ایتلو پوتاں ناں اولاد تھے جیتلی بھی محنت کرے زوئے اگر ڈرائیور سے تو ڈرائیور گاڈی تھی محبت کری زوئے۔ اگر کو ڈاکٹر ہوئے تو او ڈاکٹری ٹھیں محبت کرے زوئے۔ دنیا نو کوئی بھی کام سولو نہیں پر امیں محنت کرنوی اے پسے کیوے بھی طریقے کرنوی اے۔ اگر امیں محنت کرنڑی اے تو امیں پڑہائی کراں، اگر امیں پڑہائی ناں کرے شگتا تو اماں نے محنت کرنڑی پڑشے۔ سوٹھا سوٹھا بنگلا لئی شگاں، سوٹھا اماں کن سوٹھو کاروبار ہائے۔ ہوے محنت کری زوشے کہ تماں نیں خبر اے اماں نے خبر اے کہ محنت ماں رے یکرائے ڈینہں رات محنت کری زوشے پہریں امیں کامیاب تھاسوں پسے امیں ایک سوٹھا سوٹھا ایک جگا بیہی اماں کروڑوں روپیا کمائی شگیں، ای تیریں تھاسے جڈہیں اماں کن پیشو تھاسے۔ امیں اگر بھنڑی بیہی رہیں گھر وڑے کہیں او تو بھنڑیو ہتو جام پنڑ موں کن کا ایوی نوکری بوکری ناں زڑی پر ناں اماں ری بھنڑی کرے وڑے محنت کرے زوشیں۔ ایم نہیں کہ امیں محنت کری بھنڑی لیدہو محنت تماری آخری دم تائیں کری ریو ہوسے۔ اگر پیشا اماں کن نہیں ہوئیں تو امیں مزبور ہوئیں۔ اماں نے آگر زانڑو اے تو کیم کے امارے آگر آیے ناں کو خواب ہوئیں جاں کو ویچا ر ہیئں تو کیدے نو مقصد ای اے کہ اماری محنت جاری راکھنڑی جازئے۔ محنت کری امیں اماری خوشیوں پرائی شگاں۔ تو بدہے ہر گراہک نیں چیں نمونے مطعمن کرووں تو چیم نمونے مطعمن نہیں کروو تو اینے کرے مطعمن بھی کرووں اہے تو ایوا ایوا خر مغز بھی آووے ہیں تو ایوا بھی آوے ہیں تو بدہاں نوں مطعمن کرروں تو ہے، کو کہے گاڈی صحیح نہیں ٹھائی تو کوئی پنچر صحیح نہیں ٹھائیو، ہاز کڈھرائی گیو تو ہوارے کہیسے کہ گاڈی اسٹارٹ نہیں تھئی تو پنچر صحیح نہیں تھیا ورے کیم ٹھائے ڈنی تو اینی حساب بھی مطعمن کروو پڑے تو ڈینہں میں ایوا ایوا آوی تو کہیسیں شوں چیم ٹھائی اہے تو اینے کرے مطعمن کروو اہے ٹوننگ صحیح نہیں ٹھائی پنچر صحیح نہیں ٹھائیو تو اینو کرے مہینا بئے مہینے ماں آئل ٹیوننگ تھئے۔ ای آگرآوشے اگر ہوں آپرے ڈیکرا ماتھے محنت ناں کروں تو ای آگر چے ماں آوشے اگر ہوں ماں را ننکو بچو اے روز مراہ رو خرچو پورو ناں کرے شگوں تو سوٹھے اسکول ماں میکوں، سوٹھے کالیج ماں میکوں تو کالیج تھی ورے بیزاں ملکاں میں سوٹھی ڈگری ہاروں تھے میکوں تو ئی اے ڈگری حاصل کری آوے فخر تھے پوتاں نوں با نے ہوں رگو پوتاں نوں نام کمائی ناں آیو۔ تو مانڑاں تو ایوا ایوا بیٹھا اہیں کہ گاڈیوں نویوں کری ہیں انجنڑ بھی ٹھاوی ایں پنچر بھی تھئی ایں تو کائیں بھی ہوئے تو ہیک سینکل بھی آوے تو کہے یار ٹھائی ڈے تو ٹھائی ڈیاں۔ رکشا رو ٹائر تھے گیو تو رکشا رو ٹائر بھی ٹھائی ڈیاں، رکشا نو چین تھی گیو چین نی سیٹنگ تھئی گئی کائیں بھی ہوئے ایوی ٹھائی اے تو ایوو موٹو مسئلو تھئے تو کوئی ایوا ایوا بھی آئے تو بدہاں ناں مطعمن کراں زائے تو اینے کرے۔ موں نیں بئے ترن سال تھئی گیا کام کرتے کرتے موں پانجو دکان کھولیو تو اینے کرے صحیح اے کائیں ٹینشن نہیں تو اتارے موں واڑو استاد بھی آوے دعا سلام تھائے تو استاد بھی ایک دعا لاگے تو صحیح اے، استاد سعں چھوٹی لے پچھے میں مانجو کھولیو اہے استاد نو دکان بیزے پاہے اے مانجو بیزے پاہے ہے تو اینی وجہ ہے۔ تو ماناں گاڈی اسپیئر پارٹ ڈینڑ لینڑ آوی ہیں۔ ام کمائی کری آیو اے تو مانڑو کہیں یار اشوک رو سوکرو باہرے ملک ماں تھی ڈگری لی آیو سے تو ہالو ایئے ناں فخر رو تاج ڈی آویں تو ایوے نمونے پوتاں نوں نام روشن تھے۔ ایم محنت کرنوویں سے کہ بالک ناں خرچا پنڑ ڈیوا زوئیں تو اینے کرے مستری بھی زام تھے گیا میں کنیں ترن مستری سیں تو کڈی ایئے کنے کام ہوئے تو کنیں موں کنیں ہوئے روزی تو ماتھے بھگوان نے ہاتھ میں سے تو گاڈیمیں شوں اے شوں اے فالٹ اینی بھی دماغ میں بیہارو سیں، کوئی ایوا بھی اہیں کہ چیم اماں نے کوئی فالٹ نتھی پنڑ کو شوں خراب اہے کو شوں خراب اہے ہمیں تو اینے کرے ایوا ایوا سوٹھا مستری بھی بیٹھا اہیں کوئی ایوا بھی اہیں امیں بھی نہیں آڑتو تو اوئے کن زائے اوئے کن نہیں آڑتو تو موں کن آوے۔ تو گاڈی میں کئی مسئلہ اہیں، کوئی باویہہ ماڈل آوی چوویہہ بھی آوے پنجویہہ بھی آئے ہر سال ودھی آوے ریوں، نوا ماڈل آویں را تو اینے کرے گاڈیوں ہر گاڈیوں ٹھائی یوں موٹیوں گاڈیوں امیں نہیں ٹھائتا ون ٹو فائیو تھے گئی لوڈر تھے گئی اینوں امیں نہیں ٹھائیتا اینوں ہروبھرو انجڑ وغیرہ نہیں ٹھائتا باقی موٹر سینکل نو ہر کام کریئں باقی لوڈر وغیرہ تھئی گیو ای نہیں ٹھائتا تو کائیں بھی ہوئے گاڈی نو منیں پسے ماں باپ نی چاہت میں اگر اماں رو اولاد تھائی ریو او سوٹھو تھائے۔ اگر سوٹھو اولاد ناں ہتو تو فرض کرو ایوو حالتاں محنت کرتے بھی اولاد کمینڑو تھائے تو عقین ہمزو تو زیوتا زیوتا ما باپ مری گیا ایں لازمی کو شیارے رو صلاح کرسے آئل ناں کئی نام اہیں کو سروس نو آئل اہے ای بھی لگوی تو ای بھی صحیح اہے۔ سروس نو بھی صحیح اہے مثال جام اہیں ہازکل سروس آئل سوٹھو ہلے ریو۔ تیر تی گیو تو ماناں ہائی کام اہے تو آہستے آہستے ٹیم نو بھی خیال کرنڑو پڑے ہر مانڑو کہیسے کہ ماں رو کام ٹیم ماتھے تھئی زائے اینو کرے ٹیم دشیو تو گراہک آوشے ٹیم نہیں دیئں تو فائدو کیوو استاد بئے تانڑی کام آوے۔ ٹیم دشیو تو گراہک آوشے ٹیم نہیں دیاں تو گراہک چیاں آوشے۔ تو اینی وجہ سے کام میں ماشا اللہ صحیح اہے آہستے آہستے کام ودھے ریو۔ گرمی آوی ریوں تو کام صحیح اے، کام وغیرہ کری ہیں گاڈی وغیرہ کائیں بھی خراب تھے زائے ٹیوننگ کرننوی ہوئے، پنچر تھے زائے۔ یار فلانڑے نو سوکرو آوی گیو تو جیوو کر امیں محنت نتھی کریا تو ایم ئی مری زائوں تو بھلی وات اے۔ تو ہیک صحیح ٹھایو تو اینے بھی مطعمن کراں ایوا ایوا گراہک تو ڈینہں میں تو کئی آویں کو ایوا بھی آویں کو چریا بھی آویں تو چیوا بھی آویں۔ ائیں ایوا ایوا گراہک آویں کو الٹر گاڈی بھی ٹھراو آویں چیوا کو چیوا تو اینے کرے ہر گاڈی ٹھاوی پڑے، گاڈیوں بھی زام تھے گیوں تو مستری بھی زام تھے گیا۔ ہر کا ماناں جام دکان تھے گیا کام تو صحیح تھے گیا گھرے بھی کام کریاں چے رے کہ چاں جاں چے رے کہ چاں جاں تو دکاں نہیں ہالتا تو گھر رہ بھی کام کرنڑ جاں، ماناں ہر کام جے بھی ہوئے او کرے راکھاں، بنی رو کام کائیں بھی ہوئے کام کریئے چاں بھی زائوں سوں موٹر سینکل ماناں ہاکلے بھی گیو ہوں۔ تو امیں انسان ناں سڈے امیں بھگوان امیں انسان ٹھایئا ایں انسان ایک بھگوان نو سوٹھو ہیک زے ماں امیں انسان تو ٹھائی لاشیا پر امیں امارا ایک ایک سریر نو انگ ریو ای رو اگر قیمت لگائو تو دنیا نی طاقت نتھی کہ اماں رے جسم نو ہیک ٹکڑو بھی خرید کرے شگیں۔ منجاں موہر تو سینکل نتھی تو پندھ زاوتو زاوتو تو اتارے شیکھے گیو موٹر سینکل لیوں ورے ویسوں گاڈی تو اینے کرے لے وڑے ویسوں تو بئے روپیا بسی زائیں، گاڈی لئے وڑے ویسوں، ویسے وڑے گراہک ایوا ایوا آویں تو اینو ڈیوی زائوں، چائیں چائیں گراہک نا فون آویں کہ ماں نے گاڈی لینڑی اے تو گاڈی ایئاں ناں بھی لیورائے ڈیوں۔ گاڈی لیوں بھی صحیح ویسوں بھی صحیح تو اینو کام اے تو ہوے گاڈی ناں کے بھی مسئلا اہیں، گاڈی نے کاگڑ میں کافی مسئلہ فالٹ ہوئیں تو چیک کرنڑو پڑے کہ چیم ہے چیم نہیں تو سیل لیٹر نو کام ہوئے تو گاڈی لیورائے بھی ڈیئے تو ویسرائے بھی ڈیئے۔ کو گاڈی وارے میں زڑے تو لیوں ری بئے روپیا اماں نیں بھی بسے زائیں۔ گاڈی صاف ستھری کرے چم کہ امیں زاتا راہسوں تو اماں نیں مانڑو یاد کریں کہ یار سوٹھو ہتو بھگوان نو مانڑاں ہتو پر گلا ناں کرتا ہوئیں۔ ماں رے زندگی ماں ہارو کام لیئے ماناں آگر ودھے اینے حوالے تھیں بدہاں نیں خبر پڑے کہ دکھائی ماں تھے تو سوٹھے نمونے وات کری کہ زے ماں را گھر پریوار ماں کو بھنڑیل ہتو نتھی۔ امیں کو بھنڑیل ناں ہتا تو ای خبر نتھی کہ بھنڑیل شوں ہوندا انڑبھنڑل شوں ہوندا ننکا ہتا اماں نے کا خبر نتھی پر زے ہوندے تھیں امارو شروع تھیں سوکراں ناں امیں بھنڑایا تو ہوں بھی ایئاں بھیرو بھیرو بھنڑواں گیو تو اونجاں تو میں اسکول میں داخلا لیدہی تو اماں ری زندگی ماں شروعات تھی بارہاں مہینڑاں میں ہوں ہنبھرائوں رو تو ماں رو ٹیچر ہتو جاں گرو ہتو تو شروعات ماں ای پہریاں میں داخلا لیدہی تو ای ٹیم نوی نوی اسکول میں ای سمپلی ریتوں ریوں جو اماں را ابا ڈاڈا کری گیا، وری اماں را سیمپلوں رسموں کرنوویوں راہشیں، اگر امیں کماویں تھوڑو ان اماں را خواب زکو ریا موٹا ہوئیں کہ ہوں ایم کریش ایم کریش۔ آنپڑے بئے سالاں ماں بہ درجا گھنڑا ہتا تو میں پہریں میں داخلا لیدہی بدہے اسکول ماں ننکے ماں ننکو ہوں ہتو، ننکے ماں ننکو ہوں ہتو باقی بیزا ہتا ئے موٹا موٹا سوکرا بدہاں ماں ننکو ننکو ہوں ہتو۔ ماستر وسارے کیدہو کہ ننکے ماں ننکو توں سے تو تنیں ودھ تھیں ودھ محنت کرنڑی پڑشے۔ اماں رو ماستر ہتو عبدالمجید نام ہتو اینے وچارے با نے منگائے کیدہو کہ ای سوکرو ریو تمیں ہر طرح ایناں بھنڑائو، تمیں غریبی سو تماں آگر کیم نیں کرے شگو، ای مار بار نی وات نتھی اے غریب خاندان تعلق راکھے ؟غریب خاندان تھیں ایئاں نو واسطو اہے تو عام مانڑاں نو بیزے رو بھنڑیل ہوشے تو آگر نکرشے۔ تو ای ماستر ہتو موں نیں سوٹھے نمونے تھیں بھنڑائے آگر لانڑ نی کوشش کری کیدہو کہ بھائی توں ماں را ڈیکرا بھنڑیس تو تم آگے نکریش تنیں بھنڑی ڈیکھانڑنڑو اے۔ تاں رے پریوار میں کوئی بھنڑیل نائیں تاں رے پریوار میں کوئی ایوو ہمزنڑ واڑو مانڑو نائین۔ امیں تو سماج نا مالک ریا اماں نیں تو بھگوان نیں جانڑ ڈنی امیں بئے چار کلاس بھنڑیا تو اماں رو اولاد ریو اے داہ کلاس بھنڑیں۔ تو کہے تاں نے بھنڑی ڈیکھارنڑو اہے بھگوان نو کرم ایوو سے کہ ہوں بھنڑتو تو ماستر بدہاں نیں ونڑنتو، ہوں گھر پریوار میں بھنڑل ہتو تو ای ہوں بھنڑیس توں چیں بھنڑیس موں نے کو شیکھانڑ واڑو ان گھر پریوار میں کو بھنڑل نتھو تو موں کن کو شیکھانڑ واڑو بھی نتھو تو ماستر کیدہو ہوں تنیں بھنڑائیس، تو وسارے ایوو بھنڑایو کہ مناں سرٹیفکیٹ زڑیو۔ موں بھیگا بھی سار پانس سورا بھنڑتا پسے بھگوان زانڑے ای آگر نیکریا جاں نہیں نیکریا پنڑ ای ماستر ہتو مناں جہڑے موں نے سرٹیفکیٹ کاڈھی ڈیدھا۔ موں نے کیدہو ای سرٹیفکیٹ لئی زا ان تان رے با ناں ہاکرے آ۔ ماں رے با ناں زوئے ماستر ڈاڈھو خوش تھیو کہ اے تاں رو سوکرو اہے ای ناں بھنڑانڑو ضرور اے۔ اینی بھنڑاویس تو تاں رو پریوار ترقی کرشے